Iin casula ná kuñu'u té cheva ná hun arroz, nom kan chí arroz nani xhitén inga chenaná salsa de huevo, chian navana nrivii chón nrutuá casuela iin daduani kati jan koa nrivii chón iin casuela kua arroz la inka casuela ñojan kua, kua nrutiana ná kuna iin ditiá verde chinana ní ké xhité kadaxí.